Mbaepa yande puereta ñamae yayemongueta tendare tenda ko jae mopeti guapika yaputu vaera jaema yaguapi ñai yave oipota jei yande yaputu ñai va jare oipota vi jei yande kirei yayenmogueta ñai yanderetara ndie borombuete